Ah, derɗam a jamo, no comri no cukle, aan kam useni <hesitation> ndeenaa yam to mbiiɗenno en pottay mi yiɗi en njahday wuro, ngam <hesitation> ko ngiɗɗaa nyaamuki ɗumɗon kannjum taskaa hannde, kannjum resaa, boo naa ngam goɗɗo ɗum waɗaa, ngam maaɗa. Ngam non taa jaɓu maa mi yottoo nokkuure nden ɗon mi tawaayi ma. Ngam mi anndu ma, sey mi wara mi waɗa ka heɗaaki ma a yottaaki. So a neeɓii kam a waray tawaa potiyel ngel walaa ko lutti nder maagel.